ईरान के पास दुनिया के सबसे पुराने और सबसे समृद्ध और सबसे प्रभावशाली कला के विरासत है। जाहिमा ईरान बहुत ही आगे है। ए कला में साहित्य संगीत नृत्य वास्तु कला, चित्रकला बुनाई मिट्टी के बर्तन, सुलेख धातु, कढ़ाई और पत्थर की कारीगरी सहित कई विषय शामिल होत है। और यह ईरान के अनोखी परंपरा का एक प्रतीक है। बहुत सालों ते चले आ रही है। और ए का ईरान वासी बहुत ही सम्मान करत है। और बहुत ही अच्छी नजर से जानत है।